اكثر حدث إنه ساهم في تكوين حياتي أو تغيير حياتي هو اختيار تخصص دراستي بحكم اني كنت ما ابغى اخرج عن مجال الطب ابدا كنت احاول اني ادرس طب بس فى أشياء حصلت فى حياتى غيرت مسار دراستى ودراسة هندسة شبكات حاسوب فأثرت على حياتى أن مجال شغلي اختلف وكان شئ حلو فى حياتى ولمسة جميلة.